دولس یوه ډېره مهمه او سمبولیکه شمېره ده. د دې شمېرې په هکله داسې نظرونه سته. وخت: ورځ څلوروشت ساعته لري او دولس ساعتونه د ورځې یا شپې د نیمایي لپاره حسابېږي همدارنګه کال دولس مياشتې لري. دين: په ډېرو فرهنګونو او مذهبونو کې، دولس ځانګړی جای لري. مثلا، د اسلام د پیغمبر میلاد په دولسمه نېټه ده، د شعیه امامانو شمېره دولس ده او د حضرت یعقوب ع دولس زامن وو.